E namanten ak- e nama zany maro, fa re tena akeky izy efatry, sy mihoatra agn'zay satria lasa izy zany raha i nama akeky zany mo zany de izy zany zakay zany gn'olo atokisanao zany, efatry avao zany izy, fa io koa eo ame <hesitation> telopolo tao eo aby moyenne gn'izy agnaby.